Rí ma̱tha̱n xúge̱ꞌ ñajuun drígo̱o̱ míxtu̱u̱n jamí xu̱wánꞌ, tsí míxtu̱u̱n phú xtiꞌkhu ga̱jma̱á nindxu̱u̱ xu̱wánꞌ. Mbá rí míxtu̱u̱n mbáa xu̱kú lájuíin ñajuu̱n. Xóma̱ꞌ xu̱wán rá, mba̱a̱ xu̱wánꞌ. I̱mba̱ rí míxtu̱u̱n phú wiphii, wuphii̱ me̱ndaꞌkho, na̱ki̱xii̱ magáyuu̱, mbáa xu̱kú phú wiphii ñajuu̱n, jamí xu̱kú tsúꞌkhue̱n tsíni̱gu̱u̱ꞌ iyaꞌ, tsíni̱gu̱u̱ꞌ rí xtiꞌthi. Óra̱ xómáꞌ xu̱wánꞌ, ma̱goo mo̱wee̱n, naꞌne xtiꞌthii̱ nda̱a̱ rí iꞌñuu̱ mbá jayu, jamí míxtu̱u̱n na̱nguá. I̱mba̱ rí míxtu̱u̱n, tsímbáxu̱u̱ ga̱jma̱á xu̱wánꞌ, naꞌpho̱ mijnée̱, <noise> tsí míxtu̱u̱n nachíthiin xu̱wánꞌ, <noise> xómáꞌ xu̱wánꞌ naxkoo míxtu̱u̱n. <noise> tsíyuu gámbáxu̱ún inii xu̱kú tsúkhue̱n sia̱nꞌ asndo náá máꞌ xkuaꞌnii, púro̱ <noise> sia̱nꞌ kuaꞌda mijnee̱, xkuaꞌnii eꞌne xu̱kú tsúꞌkhue̱n ga̱jma̱á tsí <noise> míxtu̱u̱n jamí xu̱wánꞌ. Jamí mangaa rí <hesitation> míxtu̱u̱n, siémpre̱ rí ma̱ꞌnii̱ machíthii̱n, namangu̱u̱ꞌ rúꞌkhue̱n naꞌnii̱ ja. Xkuaꞌnii ñajuun rí jaꞌñúú xu̱kú tsí míxtu̱u̱n jamí xuwánꞌ.